Anisan'ny toetra tena mampiavaka sy mahasamihafa ny soavaly sy ny ampondra an dia ny soavaly an biby tena manan-tsaina, kinga saina izy sady <hesitation> > tsotra, tsotra nefa matanjaka. Afaka ampiasaina tsara izy tengenana. Ny ampondra nefa biby be mokonèdoha fa zareo lava andro iainana kokoa.